<hesitation> emai elao alogaiga <hesitation> papuaia a aga aufa kina foama velo feania paisa aoma. Gapua a ega amai emai samaga, o'olo a'afa, tsi tsi a'afa, foama kapa agakapa age kaigugu, agao mokuai elao okapai emai, afu agama, ala'afou ga, foama velo, agakuga aloiaiga, pagua alogai a, pagua oloiai fifouga emia. agao <hesitation> kealogama alogama kepa'aua <hesitation> foama veloi kekapa familiai keania, isai keinu, ke aloi egama, isai kegefa, ke aloi egama, ke miamia aloi egama <hesitation> isagai kagu, isagai <hesitation> kapai gefa anina keani, teipi akaikiai keogei, kepaopuani'i kemia foama felo keania kemiamia aloi egama. Ke emai lau ifou eu familiai, kagu lau ifou eu familiai mo gefa amui alakapai kai foama velo, a. Akafau egakuga mo agao agao kai eu emai ga fou gaina foamaga ania a mo miamia kina fofouga agu. Agu, agu elao egapi, ke agao gakoa, kaisau gainu eoma, einu, kaisa a agoainaigai gaopua eoma, eopua, a kasiau, a kepau, kai a aga famili alo egama puo a, foama felo, a'afai alao, akafamai kegakugani'i fou ania. a o, pagua alogai kaisau a, kapaina loifania koa iopoga, gefa aloi elao gefa galao koa elao isaga elao a afua alao opime'e, kapa gakoa iopoi, gefa emia, agoa inagai elao emai, einu elao emai, gaina a ia age gaina kapai kemia, kapai kemia a kapai kemia, kapai kemia a <hesitation> alogama akapa, foama velogai, inuinuai, isai keiniunu, isai <hesitation> megamegai, isai ai, ga emia oma miamia aisa elao egapi. miamia kagu ga miamia, aga oma. Ga oma, agao kapai eopolanimai emai paguai aga, ke fou gaina alogama apa'aua. Gaina kapai a gou tsi velo ainu, mao gainu, eoma koa einu, ga amiamia oma agu, <hesitation> uma oka, uma auga, igakuga, ikimuga, igakuga emia fou <hesitation> akapa. akai kelao, uma eka ga, gaina amui isai akapai, ga'akapaoma. miamia <hesitation> alogama apa'aua. Gome aga <hesitation> ga akaikia, aufakina <hesitation> alo, miamia emai ga emia oma. Ga emia oma alo fegama safa, papiau fofouga fafia fofouga alo fegama eoma puo, gaina amui a'a ke o gaina amui ke a alo kepagama. Kepagama ke alogai kapai laifani'i koaopoi <hesitation> a akapi'i, a megamega kapai'i gainai safa kemia agamo. <hesitation> agoa ina kelao kemai, keinu kelao kemai. Gaina amui kepinauga agama, kaisa gagefa eoma, isa age gefa, gaina <hesitation> miamia alogai. Gaina aloiai, agoainaegai kelao kemai, kelao <hesitation> kepea kelao, amoama, aivea efai <hesitation> ogofoina, elao amoamo, amoamo efai elao aivea, gakeoma kelao kemai. Pau miamia aloiaiga, pau gaina emia alogaina. O'oae, iviao agoainaegai kepeapea elao egapigapi. Gapuo miamiai gaemia oma, ke ga kekapa oma ke.